Ma ei tiiäki täpselt minka jaos mehilädse nõgõl vajalik om. Selle et tuu om tegleigult näile hindäle halv. Ku nä kedägi nõklasõq, koolõsõq mehilädseq õkva ärq.